विएत्नम्, विएत्नमोद् कि होबो, एतु दु न जनु, कौन् विएत्नमोद् कोथ, म हिमन त न जनु। भुत् विएत्नम्, म मते हेरित् असे। थैलन्द बिने असे सगे। ते तत् थैलन्द गरम्, बेअछ् बिसि असे, मन हगर् बिसि असे। ते एकने तत् गरमु होइ, थन्दौ होइ। ते अल् बोरोकुनु पोरे, विएत्नमोद् म मते बोरोकुनु पोरे। ते दुइत, ते तर् वेअथेर् तु कोथ, म इएनेके कौन् ओइम्, कौन् मोइ असो इन्दिअद्। त म विएत्नमोद् कोथ केनक म जनि रकिम्, नो। ते हेतु एतु कोथ ओइम्, कि विएत्नमोद्। जोदि इन्दिअ कोथ होद अतन्, म कोरिब पैलुअ। कि इन्दिअ देत कि सोलि असे, न इन्दिअ ये पर्तिचुलर्, एतु जेख केनक वेअथेर् असे, देत म कोरिब पैलुअ। गिन्जु विएत्नमोद् कोथ म केनक कोरिम्। कौन् हेतु तो न जनु न विएत्नमोद् कि सोलि असे। अरु मोइ तत् कुनु लगरु नै कि म हुधि होपनो जे, तत् ते कि होइ असे। सो, क्वेस्तिओन् तो तो थिके असिल्, बुत् एनपर् क्वेस्तिओन् तो हुधिबन् न लगे बिसे। अरु कि एक् मिनुते ओकन्द कोइ थिब नगेबो।